Zaho môkany e, fomba fagnasako lamba amy tagnagna e, <hesitation> alaigna môkany izy, lemagna rano, avake izy asiagny savogno, de izy kaofa <hesitation> misy savogno tsara be igny izy de kosehigny <hesitation> zay party maloto zahavina tsara surtout vozony, sisigny regny agnahy de kosehigny tsara zegny, kosehigny tsimôramôra koa fa sao de simba koa zegny lamba.